Azun, apyinna, atsara, anyina, atswa, ashizhen, atsupyiu, anutsa, adzwei, adwei nwanzun, adzwei nwapyinna, adzwei nwaa tsaa, adzwei nwa nyia, adzwei nwa tswa, adzwei nwa shizhen, adzwei nwa tsupyin, adzwei nwa ntsa, adzwei nwa tsonnyo, adizun, dizun nwan nzun, dizun nwa pyina, dizun nwatsaa, dizun nwa nyia, dizun nwatswa, dizun nwa shizhen, dizun nwa tsupyin, dizun nwa ntsa, dizun nwa tsonnyo, dizun nwa dzwei Dizun kyadzwei, dizun kyadzwei nwanzun, dizun kyadzwei nwa pyima, dizun kyadzwei nwa tsaa, dizun kyadzwei nwa nyia, dizun kyadzwei nwa tswa, dizun kyadzwei nwa shizhen, dizun kyadzwei uwa tsupyin, dizun kyadzwei uwa ntsa, dizun kyadzwei uwa tsunnyo, adiba pyin’a, diba pyiu’a nwa nzu, diba pyiu’a nwa pyina, diba pyiu’a nwa tsaa, diba pyiu’a nwa nyia, diba pyiu’a nwa tswa, diba pyiu’a nwa shizhen, diba pyiu’a nwa tsupyin, diba pyiu’a nwa ntsa, diba pyiu’a nwa tsannyo, adiba nzun, diba kyadzwei nwa nzun, diba kyadzwei nwa pyina, diba kyadzwei nwa tsaa, diba kyadzwei nwa nyia, diba kyadzwei nwa shizhen, diba kyadzwei nwa tsupyin, diba kyadzwei nwa utsa, adiba tsaa, diba tsaa nwanzun, diba tsaa nwa pyin’a, diba tsaa nwa nyia, diba tsaa nwa tsonnyo, diba tsaa nwa ntsa, diba tsaa nwa pyiu’a, diba tsaa nwa uyia, diba tsaa nwa tswa, diba tsaa nwa shizhen, diba tsaa nwa tsupyiu, diba tsaa nwa uzun, adiba nyia, diba nyia nwanzun, diba nyia nwa pyin’a, diba nyia nwa tsaa, diba nyia nwa atswa, diba nyia nwa ashizhen, diba nyia nwa tsupyin, diba nyia nwa utsa, adiba nyia, diba nyia nwanzun, diba nyia nwa pyin’a, diba nyia nwa tsaa, diba nyia nwa shizhen, diba nyia nwa tsupyiu, adiba tsuwa <noise>